هو، زه کولی شم تاسو ته د یونان د می ۲۰۲۵ میاشتې د هوا په اړه معلومات درکړم. می میاشت په یونان کې د پسرلي وروستۍ برخه ده، چې د تودوخې، رطوبت، او بارانونو له امله ځانګړې ده. د می میاشت په یونان کې د پسرلي وروستۍ برخه ده،